waɗi, belu, kunu, peɗu, baɗ, bacodi, baci"yelu, pipe ɗu, ɓonnu, mum bad, ka waɗi, ka belu, ka kunu, ka peɗu, ka baɗ, ka bacoɗi, ka baci belu, ka pipe ɗu, ka ɓonnu, mum bad, waɗi, belu, kunu, peɗu, bad, ba codi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓonnu, mum bad, waɗi, belu, kunu, peɗu, bad, bacoɗi, baci belu, pipe ɗu, ɓonnu, mum bad, waɗi, belu, kunu, peɗu, bad, bacoɗi, baci belu, pipeɗu ɓonnu, mumbad waɗi, belu, kunu, peɗu.

Bad, ba codi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu, mum bad, waɗi, ɓelu, kunu, peɗu, bad, ba coɗi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu, mum bad, ka waɗi, ka ɓelu, ka kunu, ka peɗu, ka bad, ka ba coɗi, ka ba ci belu, ka pipe ɗu, ka ɓannu, mum bad, waɗi, ɓelu, kunu, peɗu, bad, ba codi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu, mum bad, ka waɗi, ka ɓelu, ka kunu, ka peɗu, ka bad, ka ba coɗi, ka ba ci belu, ka pipe ɗu, ka ɓannu, ka mum bad, waɗi, ɓelu, kunu, peɗu, bad, ba codi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu, mum bad, ka waɗi, ka ɓelu, ka kunu, ka peɗu, ka bad, ka ba coɗi, ka ba ci belu, ka pipe ɗu, ka ɓannu, ka mum bad, waɗi, ɓelu, kunu, peɗu, bad, ba codi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu, mum bad, ka waɗi, ka ɓelu, ka kunu, ka peɗu, ka bad, ka ba coɗi, ka ba ci belu, ka pipe ɗu, ka ɓannu, ka mum bad, waɗi, ɓelu, kunu, peɗu, bad, ba coɗi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu, mum bad, ka waɗi, ka ɓelu, ka kunu, ka peɗu, ka bad, ka ba coɗi, ka ba ci belu, ka pipe ɗu, ka ɓannu, ka mum bad, waɗi, ɓelu, kunu, peɗu, bad, ba coɗi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu, mum bad, waɗi, ɓelu, kunu, peɗu, bad, ba coɗi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu. Ba codi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu, mum bad, ka waɗi, ka belu, ka kunu, ka peɗu, ka bad, ka ba coɗi, ka ba ci belu, ka pipe ɗu, ka ɓannu, ka mum bad, waɗi, belu, kunu, peɗu, bad, ba codi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu, mum bad, ka waɗi, ka belu, ka kunu, ka peɗu, ka bad, ka ba coɗi, ka ba ci belu, ka pipe ɗu, ka ɓannu, ka mum bad, waɗi, belu, kunu, peɗu, bad, ba codi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu, mum bad, ka waɗi, ka belu, ka kunu, ka peɗu, ka bad, ka ba coɗi, ka ba ci belu, ka pipe ɗu, ka ɓannu, mum bad, waɗi, belu, kunu, peɗu, bad, ba codi, ba ci belu, pipe ɗu, ɓannu, mum bad, ka waɗi, ka belu, ka kunu, ka peɗu, ka bad, ka ba coɗi, ka ba ci belu, ka pipe ɗu, ka ɓannu, ka mum bad, waɗi, belu, kunu, peɗu, bad, ba c